د کتابونو يا د مکتب د کتابونو استعمال د دې دپاره کيږي چې که هغه د مکتب په سطحه وي، که د پوهنتون يا د کالج په سطحه وي. چې مثلا استاذ درسره ورکوي، زده کوونکي سره يو لارښود موجود وي هغه کتاب کې هغه درسونه په ډېر ښه شکل ورته منظم ليکل شوی. چې کله کور ته لاړ شي هغه ځان سره ولوستلی شي او هغه ليکچر په ډېرې اسانۍ سره خپل ذهن کې کينوي. يعنې کله چې دغه کتاب مطالعه کوي يا لولي يې نو هغه خبرې چې استاذ ورته کړي دي، هغه ليکچر چې يې ورکړی دی هغه يې ذهن ته راځي نو هغه زده کړه ورته ډېره اسانيږي. زما په خيال د درسي کتابونو شتون ډېر زیات ضرور دی د زده کوونکو دپاره ځکه يوازې په لیکچر باندې يو څوک نه شي کولی چې ټول هغه څه چې استاذ وايي هغه حفظ کړي په همغه وخت کې، نو وروسته کتاب ته مراجعه کولی شي.